Pöle felu enter, al girarost opüra lu faze prima a toch, pöi lu büte ën la peila e t'ie büte, t'ie giunte ën po d'acua e ën po d'aromi, ën po dë ruzmarin, ën po dë salvia, ën po dë menta <hesitation> ën po dë peiver, ën po dë peperoncino se völe e ën po dë sal se völe e pöi dopu lu faze cözi pian pian a fö cit cüberslà